<noise> To din kame <hesitation> ziibi no ane sanda di boro kambe zii bi mata kan iga te ka ɲun da. To boro foyanwo dii kambe ziibi kal imane ima ka harii kaa ki soogu igay se ima iŋgay kambe ɲun. Boro foyan mo di siba soogu yan zama manti boro kulu no giba ima soogu iŋgay se. Boro foyan gono din ni ne nima soogu i se game da i kambey ziibi iŋgayma ɲun kal ima ne iŋgay siba soogu yan kal ima te iŋgay bon dubara ki te azanci gono kan boro foyan ga te ki iŋgay kambe ɲun maso-maso ki iŋgay kambay ɲun maso maso ba taren ŋda i soogu i se, ba tare da i soogu ise kal nima di mo ina iŋgay kambay ɲuna kal ama hanan. Boro foyan mo kal nima dii ima ne wane filana soogay se ayma ay kambo ɲun zama a ziibi, wala ay na yakine filana ham kan goda ziibi soogay se ayama jun. Boro foyan mo goono kan ba Iman soogu ise azanci goono kan iga te kin gay hari ɲun maso maso kal kambe ma hanan igo gin gah hari ɲun iŋgay bon se. Afoyan mo gono di manki ni soogu ise no isi hini ka ɲuna ama hanan. Ni bay boro kulu dinga baiwa matakan irikoy na gisi. To iŋga kaci boro foyan Kaddi i soogu i se. Boro foyan mo kadday ima jun iŋgay bon se, nima dimo igo gin gay hari ɲun maso-maso don dabara kan iga te kin gay kambey ɲun. <noise>